ආදරය තුළ ඇත්ත <hesitation> ටම තියෙන්නේ <hesitation> කැප කිරීමේ කාර්යභාරය තමයි. ආදරය කරන <hesitation> ආදරේ විවිධ ස්වරූප තියෙනවා. ආදරේ කරන <hesitation> අය අතර <hesitation> විවිධ ස්වරූප තියෙනවා. මව පියා වෙන්න පුළුවන්. දුවා දරුවන් අතර වෙන්න පුළුවන්. අඹු සැමියන් අතර වෙන්න පුළුවන්. පෙම්වතා පෙම්වතිය අතර වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් <hesitation> සමාජයට <hesitation> ආදරය කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ගහට කොළට සතා සීපාවට ආදරය කරනව වෙන්න පුළුවන්. විවිධ ස්වරූප තියෙනවා. ඉතින් ඒ විවිධ ස්වරූපත් එක්ක <hesitation> ආදරය තුළ තියෙන්නෙම කැපකිරීම්. අනිකා දරාගෙන සිටීම. අනෙකා වෙනුවෙන් ඉවසා <hesitation> සිටීම. අනෙකාගේ <hesitation> අඩුපාඩුවලට සමාව දීම. <hesitation> අනෙකාට <hesitation> අනෙකාට සුවපහසු පරිසරයක් සකසා දීමට කටයුතු කිරීම. <hesitation> මේ සියලු දේවල්වලටම ඇත්තටම මූලික වශයෙන් බලපාන්නේ කැපකිරීම්. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් කැපකරන්න වෙනවා ආදරයක් පවත්වාගෙන යන්න නම් <hesitation> ඉතින් <hesitation> තමන් බලාපොරොත්තු වන ආකාරයේම කෙනෙක් <hesitation> ඒ ආකාරයටම තමන් විදිහටම තමන්ට නිර්මාණය කරගන්න හදනවා නම් ඒ අනෙකාගේ නිදහස <hesitation> අනෙකාගේ සතුට <hesitation> ට බාධා කිරීමක්. ඉතින් <hesitation> එතැනදී තියෙන්නෙත් <hesitation> කැපකිරීමක් කරලා <hesitation> අනෙකාගේ නිදහසට ගරු කරල අනෙකාගේ සතුට ගරු කරල <hesitation> ඒ ආදරය රැකගන්න එක. ඉතින් ආදරය පුරාවටම තියෙන්නේ කැප කිරීම.